पैला पैलाका हम्रा गाउँ ठाउँका मान्छेहरु अथवा विश्वभरिका मान्छेहरु हिसाबकिताब अद्दो पण्यो भने अथवा कसैसँग रुप्पेका हिसाब किताब अद्दो पण्यो केइ सामान दिनु पण्यो भने मुखैले हिसाब अद्देछे । आउँला भाँच्चे छे । अथवा ढुंगामुणाका अथवा नान्नाना गिट्टीसिट्टी बनाएका तैका चाइ हिसाब अरिकन अँ आफ्नो सामानको बन्दोबस्त अद्देछे । अब घरजग्गाको पन तेसोइ हुन्थ्यो । औरु सामान बिक्री वितरण अद्दो पण्यो भने भनेपन हातैले मुखैले हिसाबकिताब अद्देछे । गणना अद्देछे । अबचाइ अचेलचाइ के भयो भन्दा खेरी क्याल्कुलेटर उत्पादन भया छ । क्याल्कुलेटर स्थापित भइसकेपछि अथवा सञ्चालनमा आइसकेपछि के भने क्याल्कुलेटरको हिसाब अद्दा छन् । क्याल्कुलेटरबाट हिसाब अरिकन यो बस्तुको चाइ कति हो मूल्य? तेइको निकाल्ला छन् । मूल्य निकाल्लाइ लागि अथवा कसैसँग लिएका रुप्पे सापट निकाल्लाइ लागि । अब क्याल्कुलेटरको मुख्य काम भनेको जोड घटाउ वाउँछि गुणन, भागा, प्रतिशतमा निकाल्लाइ लागि यीस् यी काम अद्दाइ लागि क्याल्कुलेटरको प्रयोग अद्दा छन् । पैला पैलाका मान्छे हातले मुखले गणना अद्देछे भने हिसाब किताब अद्देछे भने अइलेका मान्छे चाइ क्याल्कुलेटर प्रयोग अद्दा छन् । क्याल्कुलेटर प्रयोग अरिकन वाउँछि सप्पै सामानको हिसाबकिताब अद्दा छन् । तथ्याङ्क निकाल्ला छन् । जोड घटाउ भागागुणन सब अद्दा छन् ।